Laha zaho aloha nana hotely anahy manoka, ka misy hany baka aminay atoy ty ataonay eo: lefa vorotsiloza zay ty nataoko laoky, na akoho, na hena miaraky amy lojy, henakisoa miaraky amy ravimbalahazo.